تأثير الأشخاص على مصائرهم <hesitation> يعني مفهوم القدر وهو موضوع عميق ومعقد، بعض الفلاسفة والمفكرين يرون أن البشر يمتلكون حرية الإرادة والقدرة على اتخاذ القرارات تؤثر على مسار حياتهم، في حين <hesitation> البعض الآخر يعني أن القدر والحظ يلعبان دورًا في توجيه ال- الأحداث، وفي الواقع هناك توازن بين الاثنين، فبعض الظروف خارجة عن إرادتنا والأخرى باختيارنا.